रेज्यूमे लिखद समय अपडी शिक्षा अनुभव और कौशल उपलब्धियों तै संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से पस्तुत कन ये मा एक पेशेवर सारांश कार्य अनुभव तकनीकी क्षमता इ सब शामिल होली और ध्यान रखण कि जानकारी सटिक और आकर्षक तरीका से पस्तुत किये जाण।